<hesitation> Misy efatra zao ai karazan-tanagna efa avy nipitrahako, <hesitation> zaho zao efa avy nipetraka t' à Mananara, <hesitation> fôlo taogno zah takagny, de <hesitation> f'avy nipetraka t' à Majunga koa o, taondraiky fogna zaho tagny, de <hesitation> favy nipetraka t'à Fenerive-Est a, de <hesitation> fôlo taogno koa zah tagny, de zaho zao mipetraka à Tana de efa telo taogno zay.